Jélⱥ re lún kö’ e náa´’ fí kié’ ejuⱥ’ e ná’a’ li fee’ <noise> dsira, ná’a’ li fee’ dsira fá’ kí xena relýna dsa my dxún relýna <noise> exen jöo kö’, fⱥ’ ra jnýy ‘ná’ elixa e júu e lɇ la’ kieera jö kí ´ná’ fee’ dsira jö jmí’ lɇn jööra jmí lɇn jin dsokiana la kú dsa i kiá’ <noise> dsoo kö’ jö ela nún ere týna köö e dxǿ xinu ‘naa ná köö e dxǿ kie’ jööra o kieera míi ná o kié’ lajyn ixen kieera kö’ jö, ajia’ ‘ná’ ere mí dxiira dxíra ajia’ ´na’ jua’n kie’ xen jan i lǿ köö júu edse soo dxíra re juⱥⱥ ra o Köö júu eajia’ ‘naa kieera, köö júu ere jmⱥⱥ ere té’na köö ä’ la re juⱥⱥ rajó nɇ jö ‘naa re juⱥ’ e ná’ e fee’ dsira, e ‘na’ e dxǿ dsira, i jia’ ka kö’ jö, ‘ná’ ere ngý’ra juiira bá ejö kö’ ekiulina ejö, eku týna je j¨kö’ kié la’ bá re lɇ e re yⱥ’ ná re jmⱥⱥ ra ela nún ere týna júu e lǿ nɇ.